سته وسبعين تسعه و تسعين أربعين ثمانيه واحد الرقم الثاني سبه و تسعين خمسين أربعه و خمسين أربعه و ثلاثين نتصور مزوز أرقام أكاية نسيت ميتين وستاش من قدام هذيك حسب متاع الدولة ريفيروس متاع الدولة.